Stari senza tecnologia a li nostri jorna è quasi impossibili pirchì ormai semu addiccati ad aviri tanti servizi ca sulu la tecnologia ni pò dari. Pi esempiu: putiri parrari cu na pirsuna luntana cu lu telefonu, taliari la televisioni e passari tempu cu la famigghia, eccetera. Si putissi viviri senza la tecnologia sulu si la pirsuna accetta viviri senza chissi servizi ca la tecnologia ni permetti.